ځیني شرینۍ چې زه یې شخصاً پیژنم هغه عبارت دي له شیر برنج، لډو، ګلاب جامن او داسي نور. زه خپله د کندهار ولایت یم او زموږ د ولایت د ځانګړو شیرینو څخه یو هم سندل دی. دا یو ډېر مشهوره شریني ده چي خلګ یې زموږ په ولایت کي د چایو سره خوري. دا شیرني د شیدو او بورې څخه جوړیږي او ډېر طبعي خوند لري. د شیدو او بوري بر علاوه ، وچه میوه لکه جوز، بادام او پیسته هم ور اچول کیږي.